أتذكر أني ذهبت في مباراة على المستوى الدولي مع فريق الكاراتيه اللي كنت أتدرب معاه، كانت ذكرى جميلة جداً حصلنا على المركز الأول وبقينا تقريباً أسبوع جالسين في المدينة <hesitation> وتعرفنا على أصدقاء جدد وعلى مدربين جدد و <hesitation> تنافسنا بشكل جميل.